Áw hér kalár hí áh en sát takni ámáng áwá xáng ápá hí jú áshíatlaú tá masé káng áidá meam me chun atláng puin hí black hí gomona, bóká bruneti black áni tá á chun, ingé ádáng hí chú <hesitation> chutiá hanshúat émein peichú káneiló á hí, blond áng hí áwá velé, bóká chun asente, atlánchan áw á grey pui á natural tá, hí chun redhead ándita hí ginger hau áng té. Chun ápá hí chú hí ánti isan tsup, <hesitation> áng áni tá natural hair kalár á chun chú black, brown, blonde, red and grey áni déu me.